गड़ी काई अशी रो, तेरें काई तीन काटा रो। एक मिनेट न रो, <hesitation> सेकेन न रो, न एक घंटान बिलो। चो सुब होसा, थुड़ाख थुड़ाख पीरे, न सेकेन न गाटो, चो वाईड़ो छाटो। इतरी साही माग, वाईड़ो पलस लगाले, चोकर लगाले। तेरें काई चो अग बढ़ जाए न ती। तेरें काई चो सुब, तेरें टाइम देखार देई, एक घंटा हो जाए। <hesitation> त ती चो भी बढ़ जाए, तेरें होसे घड़ी, तेरें तीन काटा रो। तेरें चो काई एक मिनटनो, एक सेकेननो, न एक घंटान, चो सुबसे नानलो काटो रो। चो काई घंटान रो, न चो थुड़क, नानला काटा से थुड़क मटोस रो, चो काई मिनटनो रो। न सुबस मटो काटो रो, चो काई सेकेनन रो। न होसा करें, चो टाइम न बतार दे। <hesitation> तेरें हैं काई चो, चो घड़ी काई। तेरें हैं दोतर टाइम होगे, चो बतार दे।